Jinka, jiñisa chi' ja ni' jitkanuusa viita te viña chi' saasa cocinar jiñisa saasa nteyu, saasa nteyu chi' viña kee tu este e kaa ñnii, ajo te este ñtatuúñ ñteeu tata este tiñonari, tiñou, ajo este yua yiichi, yua kui, e ñtiip ku saasasa, kuu saasa te a masachi kuu saasasa este saida ñteyu teesa a nteyu ntilchi o ntuchp tilu o nteyu ntilchi, e kuu ntaasa yala ntaasa aju, ntaasa jo kuu teequía, nu nteyu kee asi e ñtuvi, nu-luu viita joa tiimpu yuar chi' iyo este iiyo kuu nu kuiñi, kuu saasa te kuu sada cocinar so ku kuu callu xintiki ku sada cocinar sada e callu kuu, kuu chuu, ja nu callu xintiki chuach chi' no so ja yiñ ku a parti masa chi' este nunp ja kos'ée kisí yua te e kuu yuate yuka te e tasa, tasa este, tasa cilantlo, tasa mino aja, cilantlo ñimu stilo kaso ji. Tasa tikuu, tasa jo ya'a kusuani kua siki te tasa jo nu savo ko'o asi sukani ku ja ku yuka, te ja este nteyu ntuchi vina chi vina chi, leyu ntuchi ja'ada viina nteyu ntuchi chi nu ora ni stee na kisi suga nu ñu'u te yuka te jitani ste te ya'a ngu ya'a kui, ngu este ya'a yichi i uu saáyo ya'a katasa tikuu yichi katasa tiku te te yuate ntasa minu, minu ja kuu kakao ku kaka'a masa ku epazote yua sava saver yua te jitkanr kip sabor ja uní unp uni kee xifo kakóó masa uni kele xfo te yuaré nunip choo-tiii te va'a. Xee ke sabor te suni suka sa'asa este ntivitu ku, ntivi tu chi oo nanade uni jaa ste tu'uvada ku tija'asate yuka te ta'avisa ntiup nasa'a ntivi kui masa, kuu, u'un nu kuu osaña koo masachi kuu sa'asa yuka ku'u sa'a masa yuka chi jajo tu stee mu kaxina verdura kasa ja te nunani, tikuu. <hesitation> Tinana, sukani taasa jii sa'asa picadillu te tasa yuo te, o yua te siki takaa picadillo te cho'u vixi takaa tinana ji tikuu ji aju teesa ntivi te yua tasa yua te ntivi, ntivi saka nusa kaka'a masa huevo revueto kaka'a masa yu masa suka ku ja sa'asa yuka, inka nteyu, nteyu, nteyu a chilaquile chilaquile suni ku sa'asa yuka, ku sa'asa chi te sinaga ja kuu instaa ki jo.